komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um börn hælisleitenda á Íslandi sem fá að fara í skóla segjum frá því þegar eingöngu konur fóru í

og kíkjum á paralympics daginn í Laugardalshöll ég heiti

fá börn hælisleitenda kennslu á meðan unnið er úr umsóknum þeirra sem komu til landsins í sumar börnin komu hingað úr flóttamannabúðum og hafa aldrei gengið í skóla þau töluðu ekki ensku þegar þau komu hingað og kennslan fór mikið til fram með sjónrænum leik í byrjun við byrjum alltaf þau vita hvað er að gerast

næst næst við reynum að tala

frá Sýrlandi og frænkurnar frá Írak hafa aldrei verið í skóla áður í fá þau ekki bara stoðkennslu heldur sitja þau líka tíma með jafnöldrum sínum í skólanum við blöndum þeim strax

og svo höfum við verið að kenna þeim að fara í sund svo eru þau komin í verk og listgreinar öll starfsfólkið hér í tekið deildinni ótrúlega vel allir rosalega jákvæðir og hjálplegir þannig að þetta hefur gengið

maður segir vonum framar á meðan börnin fá að læra í

er verið skoða hvort þau fái alþjóðlega vernd og fái

að búa hér okkar markmið er að veita þeim traust og öryggi og efla þau þannig að ef þau fara héðan þá hafa þau eitthvað til þess að byggja á það er okkar markmið

nú fyrir helgi þetta var í fyrsta skipti sem bara konur fara í

fyrsta bara með konum átti að fara fram í mars það varð ekki af henni af því NASA átti ekki

er rafmagnsverkfræðingur og á nokkrar að baki en

sem er sjávarlíffræðingur fór í sína fyrstu geimgöngu þær þurftu að skipta um rafhlöðu á alþjóðlegu geimstöðinni það var ekki eins létt og það hljómar og stóð yfir í fimm og hálfan klukkutíma dagurinn var haldinn hátíðlegur í Laugardalshöll um helgina í fimmta sinn íþróttasamband fatlaðra heldur

daginn og tilgangurinn er að kynna starfsemina og þær íþróttir sem eru í boði

paralympics er alþjóðlegt heiti sem eru haldin stuttu eftir Ólympíuleika í sömu borg og leikarnir sjálfir eru langstærstu mót fatlaðs íþróttafólks og meðal stærstu íþróttamóta heims mikill fjöldi íþróttagreina er í boði fyrir fatlað íþróttafólk á Íslandi og gestir á

gátu litið við í Laugardalnum í Reykjavík um helgina og fengið að prófa hér erum við númer eitt að kalla eftir því að fólk með fatlanir komi og kynni sér hvað er í boði og þá sérstaklega erum við að horfa til þess að fá foreldra fatlaðra barna að koma með börnin og kynna fyrir þeim og þau upplifi og fái að prófa íþróttir já ég er æfa með Þrótti þriðja flokki

hvernig hvernig er að spila fótbolta með eina löpp það er skrítið öðruvísi ég er ekki vanur því en það er samt gaman og mjög erfitt get ég sagt ég fór líka í

skemmtilegt já gaman að prófa þetta allar þessar nýju íþróttir það kemur fyrir að skjaldbökur villist af

leið og finnist á norðlægum ströndum þar sem þær geta ekki lifað mjög lengi þessari skjaldböku var bjargað við strendur Írlands og komið til dýralæknis sem skoðaði hana áður en henni var komið til síns heima